La chikop taqee' ke ki'b'ee chaq'ab' re' taqee' la miis la koj la ti'yaan laa <hesitation> sootz' la miis ki'b'ee reh porque pan q'iij ki'wura suq ki'wura panq'iij reh chaq'ab' pues nkisik' kiwa' nkisik' qa'sa nka'nam wila chahqon kisik' re'ee je'laa si kii qa'sa tiicha to'oonel keh reh kii reh kichapam taq ch'oh eh la ti'yaan nkisik' kiwa' reh nkicha'jee kiim eh la koj ja'ar ki'b'ee chaq'ab' la sooch' re'ka chaq'ab' hora nb'ee ru'uum la q'iij pues re' k'axa nrila' reh nrila pan q'iij tonses la sooch' re'ka chaq'ab' n'iila la miis re'ee re'ka reh reh panq'iij nwura y chaq'ab' ila'la porque re' re' laa la b'anooj la sa miis la miis reh janaj sa chikop re' ke reh ahchaq'ab' kee riye'ar re' rik'ux reh n'ila'la y pan q'iij pues nwura